Jadi <hesitation> lan pela contoh tanuma siwok koko' ya, jadi ayam woku omiya laker se tou wiyanikita ma tou ayam woku, karena pertanyaan tin tentang lumutu bahan bayo, <hesitation> ke kanan kan artinya kan <hesitation> sia ke kanan toh, jadi si nyaku kepareka sawo ewe, koko', jadi sa koko winoku koi kon winoku atau koko' woku, jadi atau wewek, sorry <hesitation> karena sa wewek nitun nyaku dulu oki jakarta wen bisnis wewek namanya bebek no boku dot com, jadi sa wewek nitu memang keparku kasa bebek woku, se pilana bebek woku, <hesitation> jadi sa bebek woku bahan- bahan na ya, wewek iyo toh, wewek kemudian lele os, nah lele os na itu sa basa, leleos <hesitation> saribata, marisa, lia, langsuna, langsuna mea <hesitation> kekuru <hesitation> lalena munte <hesitation> lengkuas, sa nitu pilaan sa ikei <hesitation> pawean kuning, kunyit ya, pea kuning, biji biji kuning Pa wean kasinan, <hesitation> biji pala, <hesitation> akr kula la, ju kei, nitun kan bumbu bumbu na toh, jadi sa be sesiwe wewek, ketare ketor lasia pa bisnea rebus nela, pokoknya pa bis nea <hesitation> ma yok <hesitation> bulu bula na pila ne bulu bulu, jadi <hesitation> ampit rarane oki rara nea supaya ser ilan wean bulu- bulu alus pilanea bulu alus atau maksudnya <hesitation> apa <hesitation> alus ya, abis itu ta mo se ketorinta setelah se ke tekorinta senyaku, stail wa gayaku sama si wo wewek, ketare sa sawe be woku tien si setelah torang kula, ba rinterinte kan kumea, se yan ku lauras, ampit wala <hesitation> munte sebenarnya munte ta be kal kulara ri'ila ya we ala cuka ya, wo aini nea wala o'uras <hesitation> pekinea sa teakan pilanea marinasi tan nitu sebarnya bumbu ne lah, nitun ngara ko bun jadi setelah nitun, te kesalaker ya secekupnya tentan cuka atau munte, setelah nitun si <hesitation> wewek tin papapera nela wiya lana. papaperalan weyalana memang papa lutu ane la Nitun sa sia kira- kira <hesitation> si si leme mou tampa su mola, lana natiin si si <hesitation> si lutu ang mom bumbu bumbu <hesitation> rintet nea wean <hesitation> tanuma resa tomela kokuru ke tornea, mae maelo leos, ola laina <hesitation> munte, itu jadi mo wayan itu ketana si <hesitation> pilanea <hesitation> lutun tameam bumbu, ya bumbu lutu tamea, memou si lutu mou, ya mou sea sowok nea osiwe ewek si pinatean onda, sepuluh lima belas menit nitun karena memang lebe wangun si we ewek tin si memang le memou supaya <hesitation> bebek woku na, pilanea bebek woku si ijo ijo pe wangun. Wangun paloon, jadi nitun lima belas menit tokan so wok nea supaya ini, kayak penana mela buras, ka kula pawela <hesitation> pewene fetsin ya soalnya aku re kasa paar tapi nitu stai <hesitation> nitu kan tabit tena'a raman, jadi sai itu <hesitation> pe ala ura se na, ya udah sei tu <hesitation> pasti sedap nitun, tuanafe